Amin'ny fandazandazana amin'ny fiaignagna zany an de sy magnaraka hoe baikoin'ny fandrosoagna loàtra anao, na hoe agnaraka ny teknaolozia marobe sy ho takatra saignanao ka fa miezaka foana zany miasa sara de miezaka hoe ara-potoagna sara zany raha hanina de sy mandiso fanantenagna de azahoana vokatra sara de ahasara fiaignana.